Karrihämmähüst vai karrikastõt, noq panõt näütüses kuurt ja sis panõt egäsugutsit maitsõainit. Nooh, karri nigu sääne india muudu, india maitsõainit ja panõt panni pääle ja sekät läbi ja keedät veidükese ja saagiq.